ज़ेबरा और घोड़न में सबसे बड़ा अंतर होत है उनको आका। उनकी गति और उनको रंग। घोड़ा ज़ेबरा से तेज भाग सकत है और घोड़ा ज़ेबरा से बड़ा होत है। दिखने में भी अच्छा लागत है।